Dooñorgal ɓaman noone mo mo woni e muuɗun oo. Ndeen non kuuɗe ɗee anndataa kanko woni ɗon faa ɗee ngara ɗe koɗa e makko, o nannga ɗe. Dooñorgal duu non hiilirta kuuɗe ɗee. <hesitation> Naa du so o jiɗɗo suuɗaade. <noise>